ס'איז דא שטעק שוך וואס דאס איז פאר ביינאכט. נאכדעם איז דא פלאכע שוך, א שוך מיט א היל. ס'איז דא שטיוול. ס'איז דא ספייקס. ס'איז דא פאר קינדערישע שוך, מיט א דינע זויל. און יעדע שוך האט זיך זייער סיבה פאר ווען מ'ניצט עס.